Tyiem nah nxab ríé ra mniny par ra bunynyux, ¿xi cwuen? <hesitation> nunerabi zárabi, rcarabi zárabi, larabi rïée lo caí, larabi rïée, queity runadini za-za tyiem gí chi ryu rzon nuraba ríeraba gyié, nuraba <hesitation> hasta chi inyeraba tïé dizh zac rzily loóh xtadrubi, hasta, nareh puz zigani na pur gac'bew xinagí na xmuud zóh, yuu gargudizh, xilanì gauwrubi, xini rchiglazbi, xinagí gac' xinagí, zino galrdieldiz-galrdieldiz chi queity ra mandadgí chyílé xini nap'ni pur zuni gargudizh bal mniny gí chi, bal xini idawën, xini gauwrubi, xini gac'che xini, xini rauw ndé, xini queity rauw ndiec' ziéni.